Un yo'ó uu uni xando kiti xanguixhi ngua xhika na ka indó, indó ko kuxhii no yo'o ho yo idó, chindo'o daguaxando jó ko tekuxando xa ki kuano, teku xanguala iná teku ngua inka kiti, teku xi nguala xando, ¡pas! Nguinaidii kixhin ndé ta inka yukú xandó he inka ku xhiido luxhí, xayo no itu no ya'á nguixhi naxhidon ndiko no kuala, inta xhaxantichí ná padri nguixhi xhinta xandó inka ku la k. canguallo, canguallo xandayó canguallo xanduko kuinino xakenó kuina kuina ka kuano uu uni barajo xaú kuina dii kinó hé xuku xa'a nguixhi nguá yo xhika xando ha yokiti xa'a na ankala burro jan la kala burro há la burro kuixo xa kuini nó kinó yodokoná, padre, pedre, uu uni, uu uni, paso kuan xando davii kuan tiempo na kate da'a horá ngua nguaxanró no inka ñoo, ko nguichí kuii ké xandó nguixhí ndú xandá nigui inka kiti xa'a nduxa kuxi, xhikutu xa'a kadatinó kuini xa'a kuano kuano vara cuartá kó xadandono kuan há, padre iin uu, iin uu, na kuanxi xokonguichí no'ó xa xando nguixhí yo pasiencia xandó iñá idó ñaá la canguallo xhi indó luchí ko'o nguixhi lava xandó.